In shemeng nadiding kakang a tut in di wɛng in fok kuta wane. A di se kin ra kutomong kyɛk. A dise ki nsonong in fͻͻn ngma awo, ni iyɛ kan, ni nfeng ni iyɛ tɛrɛk. Mok anͻng, kunom atut in fok kuta kunom e makiyi kunom e di yet kufɛ wɛng. Imi har in sɛ kuyak ni nya. Atul akak, in tɛn ni nwoso ba in mi sɛ kuyak ba. Atut in yas in hyria in di wɛng atut ba di, in-kaakyɛ fi in tsɛt in sɛ ide, vit idͻng fi in bit awo. Mok anͻng intere adakunom atut a di dorok ayɛt banet awɛng. In tseng gyat vit ituruk kutak, in tseng gyat vit iyɛ beseng, in tseng gyat ni iyɛ kan hom makiyi. Mok anͻng, ada dakunom in bi kyɛng fi in da ka tak awo, se tɛrɛk iyɛ na kafa kakan nek kunom atut fi fi-dorok ni mi ayɛt banet kutset har in sɛ kukyɛng fi in tsɛt in di in sɛ de gyat in tse nikͻ ma ba nrͻn ba intse-kin ra kɛ ma ba nrͻn ba. Mok anͻng ada in tere makiyi